Mpie nyimo nyimo le bufurr nyin burumpi enieki kurr miel amie le buam ebamie etumbe lue le-bishi etpsamorue ekieh Ochuwen agafalo eyie Opialeye ekiel boufum abue ukpor, ekie ochnwe agerfalo le benuenue bienyor Ochuwen opiale okich lebufurr obu elaleh kehugh exekel, ekie ochnwe agafalo le liyel clie ecin chine tuomen Okaleye belun, etnom ochuweh belun obore-finch Kie kie bufrom ebue mieto keke kie buynor enyam ukieyeh; otuongeyie ben pie, oh Kenleyeh areh iriekie ruch leshieh kie Kperekue leysel leufur ebu wufefen erumych imilie prampsam ome wen kpo, emalokpo le orne weln, enue leshe idzana egg ejice esusual, enme burn beh sual bijue edzana bijie esusual the tse tsen ekwan omven ekporomior eyuubo leh mbich, yeh bee makie lembie elue Yeh beh makin Leshani Okara elme, yea bemes, arch mie tchie tchie mpich leshani Okara buam beh mah bee Sukuel miel amie aneki lue lee bich erimen ehr emilepiepie ekekiel chie buan beh mie yuab beleb, leh bèy rie beleb busong, beh suong ebeh beh yuu-yuab bek kporomior beluehie leh Esukuel. Beh miielee luelue esukuel esnong belie ekiabo, beh Suong ntewe beh suong bie Kurch belie belien, belielue esukunel, Atst show abo Le ketep-tep mms for Lesutkul mielie for for le sukuel ntutuch, nriekie Kporo- mior nyun-yab beleb abami mkporomior kie yuobo le- shami okara eliamie. nrie tehe the bee Shani Okara eliami, mekie ma tor tor miel amie leh lebich, nyin eych arieleyi kepie le liebren akalka kalo se tse tseh epom eboru unynah umeh, mieleh ma for lebich, storm kpo nohenbiterum, noza Keteptep akwanie righen le tor, mahu maquab beleh abami mkporo mior, nlièr belian rebamie aben arike bura, nhuehue Esukuel enyami, leshari Okana eliami enu Λημνημον nynom le buakuen esukul mpom ben Bom le bon ntanh abon lee butun mpsam ome le aboh, mkalabon bilnyin ebie enkie kie phe ofire le Esuknel. Emile pie pie kpo emalo-kpo nten atue ekuele, emale bekpekpeesuknel ema per quen nowar, equen quen nuwar the tse tser imiemalo nten atutue aré kie beh ma pie benim, elep egbang berue leone beh ma pich benyin, Egbang yie beh pie laen-imkpo fshie lep Egbang Kil be shen bitcham ben nwar ma nyen chen bitchin beh am nyen nwarr Oyueno bemah ma kperr nwarr oyuen. Mieh ere mom uchie esukuel nken, le ekpepkeh ime, bepyal, besarr, thtech teh tehh nohero bekpekpek besiesar nkel arch beh Die benyin ebabo bechukie are be taurh Agar boh beohukie; nshen nche Kuel leh ekpekpeh eyamrie eyeh Okara okalemis aré mom uchie, nyuorr ekubushi, Kumkum beqbang befur le bequal Le eborr, edja ensang echi chie leb bom eber beh vie buikwen ah bel kichong beh deang bek me esukul, Ekum Kum Egbang Eme le Kitchinchin kie chan fchie leb ekpang eyiekpo bom eben biekpe-kpen ep ehh bieb bare nyere nyera becane much, bekpe Kpen emme bekpekpe bienyis esvero bekpekpeh biesiesarry egbang ime le eborn ectue- leb ekpang, bee ben digang bee ruch Nature Ashero. Letor nkpemym nlier, nde myin efeh ndgang kesom ekwami mwanial, nyami bie ding lebich, nhuelue Leliebie Kuan miel amie, Emile many nkwane, mboner lergie matthe mal Oboro, Emalema to kpoh ntchoreh lerie bien etchoro le ne orogo otchoro lenie mberenyo otchord nyim enh tie rie atashoro beliebich mboro otichoro nuleyie wa le tor, ntchoro nche burki Lefor, ntchoren heh unyin nchie buro letor, Emile Shen shen lefoh befur ofah nynongurr le ntchebo ah obiel. Obiele owami or ntshebo ehh agenkuen Idum leh adzamdzamu Idum, mierne mom uchi, ntshebo anh Obiel owen okemkem Owen mi vuelewo, ntshe bo ehh, benshebo beh rie puat yeah ria kie ma, maa bentchebo ebebemeh mie rilie nkera, mie nwankinwan, ima nwannwan, beh bee rie kieh beh Chay le tor yann are agenkwen Le adzamdzamu berchu, Emale Male bentsheben bek kpo bu Ko ma Ashen ben mie Prie belich, nchie dgang belich mlie. Ekenann ume le shier emakelo orning oweh Kelo, emmülekekel oring ehh pom be Pom lee agenkien le adz drama emalo oring oqs okelo kpo, Ekelikel erung awen beh lebbo ering Echie kekel orong ewa ururok le sie exie bee shie beh mom ebuenu onyuu, benyin bet vie puat abie pom, nekie pom, epomy ebanki aré Okara omake, okara wue kinwarr otuoto, bom ebech efale bee chi urie epomu beh pom eben yie kpor Efarrki. Bom ebeh kpo, em erumence epom et ebarki ave bet ne aboro empan eyich are kie hanki mpam nten ofar elue lue echie buturo mpam kem ken ema pomu be pom. Emamanu Ema pomu bek pom bem pom ebeh erich kie uuni mpam, lenni lemmi mom uchie are age Kuen reh adsandzamy ema links mpan oyel are kie mpan oycle anab akich. Ermmyych epom pom bepom eba kpo agenkwen are ben piele- Shani lenii, beh prepiel mom bom abe beh Kwomu mpam Leuchu, beh kwomu mpan leh buel beh pieleshani lemi sele maile piel pret bon eвекро mom enn chie ajitro owop apien akaratom alich benferm akpelielam, anh ghe Gedung enyam agbe arez otse the ep epiele prel beh shanule le gie yamie, le ben prel mom are chi anh yep nyinu & regime apre ebe beh shenu le bom евећкра lejre yamie, At ber midie chu Chu le abo le Ejie James mie nrieki Camabo lelam, yeah ne kikie couunsuwan emafen le egbelo ematch yeah ane kis agal mpam agal yeah ne kakie ekieki opos le lewunyar emeine ayernyani bia's kpo epietieki mpam Edrum amab alkieyh, mpan Ekumtak, mpam oyeh mbe amal akieye. Benaim ebie epiepie ebia kpo epiebre le- ufurr, Arumuge lebiégbangbie ekwelo le omen, elilien ben lion ukuro miel amiele lamlam Belich elich beh liah buku Яшиулав, Ekwelomen, begbang befur le ome wuchy beh bor abi leh nrurue non lukue kie ma kel agenkwen ahh piele- shami le azandzama ehh pielesnomi. Nken le biejie ebiabo ebie are beh pie nshani, Ekelo nka nehamis ehh reh beh pie, leshani erie mburabo eyie bekwoma bejie, mkperikwp le mpoum e zaria, Okambi Rama, abuekpu, nnumuyieh nenie chie lue mpama enh beby Kukie chie Egordor, Ognie kenen, bansara, трат Agabo, nehero mpam qbenyi, enamiye nue mpie mpupuo nchi die Luch mpam auch beh Kukie chil abi-enman, nghen. bitchem, Leh elorantah nehue le mpam ebom, nehu le mpan attam, nkelo pom eben beh pie leshani kpor, enumen nue mpie ewer, mpie mриорио ruch leh mpam Ojieke nkel bechie ebien bepo nue nohero mpam ajie nrummen. nue nohero Ekantak, nhue nohero akakwor, nshero Jericho Ma Center Idum mpan kele nkero pom bom ebe mburen chi be piel Leshani, beshari biamyie Kpo mpie ebi lebuchy ufur omch, milch piepie miekpo tie ma kubo, kie ma malokpo bufurr umie ban ene faro begbang besarrebich lebufurr, mma kuel le omeh nyee Keme Keninie nlelal. erumen nlal ketue keninie bufurr chie bam, nten ofah Le buchunu bom beynks. nyiemun re-uchu, bom beh kwokakuso le lie kurr lekekpe akue Okara opiale, bom beh Kurka ku ku kao le wuchu be bobka, beh, beinkaleliesha- nie on beh bee me la Aqbenu on be kalkachie. Aqbenu aha nreleh aqbenu bich agbenu ehh kpo aha heh mamal odang le uchu cheh ndang, nde mal Odang ntumu belu chie ya mfikie mal Odana Ryebkikie bufurr wuban ban, bufun wonile ban ban efikieme yie ntuom beh nmmad bechy introm agenkaren ayamie le adzandzama ayami le bombe bepiele sham lemie chie maa Chulie le bom eben, bes bémen mruokabo ruch chie uban ban-ban beshero, beriekie rumun beh Chu, ben chu redzams be porn each bekwolemi le uchu Expercopomu emile pom Pom yeh lebelebo odang edindang, anh ebebo Odang nhueleri ntaploo buturo empan Kemkem the bufraro ehh nwel Welwel amas bora odang bil bieme edang kilden bie bee meh eme leben lijil bom ebe lamkie lam, emadang enumirer le buchar-bu bom eben piele shami tsuen le mie bekiemie kie aqbenu mie kno beh kala agbennuo ah be riele, mborkabo borro tsueh nyuo aboynor edang are bufum ebu fina edandang. ebaro Mariyar erie Maro brechie ehke are bom ebani beh quan yuor le mom ehn praki ehh yarki biechie erumilebie lee-boh bitchoro afarki le bie le boh beren abiryeh aben elkur chi erruan, ebnog bung le uchuya uchu obn ku uban ehbu equo lynoyur, eyuorne ynor fina bey mie chu eden- ehh-dang eyieh ekieabo kie erum-erum eyabo. Beh ma Kur yarr biechie ebiabo, benyin ebiakpo epiebrie le bufur ume, ebie bie leh ufur ume. Nkung Belieh eyie elich erie puat elialie belieh nkun le-anku le bufurr, nten Afah. Elien ekurr wurang le Ikum nkwe, nten offer clich ent elielie ikir arashi le kun rein mikpe, nten Ofals llie-lied eterong, ntem efar elielie egem eyie bree shanie-Sharie Kpo elielie, iten ofala ben lamlam afietchon elie, benyin ebie behels ebe bee lie lebafum, blieben lebufurrelien ben lebukuro. ssong song, eliebe elue nsani iryie.